Fitaovagna tegna hita aminah tômôbila voalohagny ma aloha karoserin'azy ilay vatagnan'azy igny ,faharoa manarak'zegny tamihigna avy eo laroa manaraka volant ndraiky sezy avy eo môtera efa anatigny akeo.